أنا موظْفة وبشتغل بي دار العِجزة ، دار العِجزة يعني دار المُسنّين يلّي هوّ إلو خمسة وتلاتين سنة وأنا بشتغل فيه تئريباً يعني بلّشت فيه أنا وزغيرة ويمكن إطلع منّو أنا وكبيرة، بتمنّى إنّو إن شاء الله إنّو تكون آخرتي لو كانت كبي- كبيرة إنّي كون بي دار العجزة، لإنّو دار العجزة في كتير عِناية حلوة، في إجتماعات كتير حلوة، بيعِدو المرضى مع بعضُن بينبسطو مع بعضُن، بيتسلّو مع بعضُن، بيتزكّرو زكريات لإلُن كانت معن، استمتعو بي وئتُن الحلو. بئا أنا اشتغلت في لهيدا المركز كرئيسة أقسام الّي هي الأقسام المُتعدّدة من ئسم النّفسي، من ئسم الشّلل، من ئسم ال- الزْهايمر، من ئسم الشّيخوخة، من ئسم النّقاهة، من ئسم الرِّضا، هيدول كل ئسم إلو إسمو لأنّو كل جِناح من هالأقسام الّي موجودة بالمستشفى بتطبئ على كل شخصيّة مريض محطوط في، يعني متل الشّلل بيجي عليه المِرضى الّي عاملين حوادس يعني متل حادس سيّارة بيكونو شباب، أو وِائع حدا عن السّطح كمان بيكون شب، أو واحد عم يليّس حيط من برّا كمان شب هيدول بيوئعو بصير معُن شلل رُباعي. مشان هيك نحن منفرِزُن بالمستشفى ومنحطّن بي جِناح خاص فيُّن. الّي هوّ إسمو الشّلل لإنّو منبْعِدُن عن النّاس الختايرة يلّي هنّي عُمرن سبعين، وتمانين سِنة، تسعين سِنة، هولي بيبئو عندُن حالْتُن الخاصّة وهولي حالْتُن خاصّة. هيدا الشّغل أنا استمتعت في كتير وانبسطت في كتير وإذا بدّي عدّلكن عليه يعني بب- ببئى ساعات طويلة ما بخلّص شرح عن هالجّناح يلّي أنا كنت إشتغل في الّي هوّ متعدّدي الوصف.